Miɗe waawi yoɓirde banke, karte banke walla karte keredii. Walla oɗon mbaawi muncanaade kan komande an oo. Mi yaha wi waddoya portefiye an, mi wara. Maa duu hannde no oranse mone woordi nii, miɗe waawi yoɓirde ɗun. <hesitation> So tawii miɗe waawi tan, o acca mi yoɓira ɗun.